Amignahy manokane é dite rô tiatiako to iza kafe io satria dite o mafana sady milaminy koa o zay tegna mafanafana satria dite maro raha afangaro azy na oé i sakaitany e tegna milamigne.